نفك المصباح الأديم وبعد كدا نبتدي نشوف نفس الشكل بتاعه بحيس تبئا اللمبه الجديددة تدخل مكتن اللمبه الاديمه وووااءبعد كدا تتلف وتتركب وهنولع النور يبئا كدا اتشغلت ونشوف هل هيا مناسبه ولا مش مناسبه وبس ءء